मेते जु ची उ अभी के भी नया देश मा जान्दो मौका ता नि मिली पर अगर मेते कभी मौका मिलु ता मैं तीन चार देश ता ज़रूर जोलु जान की हमा नेपाल वेगि यू-एस-ए वेगि फ्रांस वेगी अर इटली वेगी।